Nabusa moreken sagayo mapulu' udi'kasa, udi'kasasia' sa, roa, telu, lima nenem, tujuh, wo de'eze deikadi kasa khalfal lengkowaye soalnya se tua kang kase kan sele mo sekadang mo pake mo ba pa kadang mo mo pake bahasa jadi tarung kei kiminajar no karowiasey tu alaeng molemalingnya ma kadangkala wiam pergaulan se mulinga linga se tu amu bahasa ahh dituka ketuane dimowaya bahasa ka ketuane.